﻿Lampara, kuae teta sevegua importante osirive guako, maerapa osiriveta yande ñamae rambueve yandeye kireipa ñai, yandekavi pa iru varetape ñai, esa kua tembipeko, tembipe omboejape oi opaete pitumimbiarupi mbaeva, jaema yande, kiraipa yande reko, kiraipa yande yandeyemongueta, kiraipa yande yaiko, yande rëtara reta ndie, mbaepa yande yaesauka ñai, jokuae sevegua oipota jei